Oyima te pon oyima te batima nɛ a ɛnɛ tawɛ awe zerema curulu ho dimiyan <hesitation> mu terobe so ɓɛ tawɛ a wara ji'a ho siman ɛrobe so ɓɛ tawɛ a wara ji'a to bun so ɓa mawe vo o be- betoniyɛr ani ɓwe amu hanne mamu siman a o ni yi ani ma ɛmu ni ma ɛmu ni yi amu muma ɛmu semusin abe nibe yi amu tomu bera winiɲan zo wɛ tomu zo wɛ aba ma sɛra mi tonu donk a ɛ ho siman ho bun a ho betoniyɛr cunu